Ozu gbere we owayu wayu ni go enshe dole kpo wayu domi kada ko mu onere bwɛt le ne do le mu wenu wayo ogbose mu ai nyi may eŋgya sa gyap sa mure egya ni ko su ve mu kpa agya mu gya mosu mosu ozu agya ozu gbere sa we no awayo dom a fusha awɛŋa ni saka fusha awɛŋa ni muso ko wena awɛ lene muso ko mai awɛ dole mu fu mu kpa ta awɛ mu fade ki ojim na ba na asu kama sana pɛt ebwe alu ai set lapeya sewe ba dom muso yo onet ssa pɛro onet mu muso set mu neke muso neke ba dole mu ve mu kpo wayo ogbose mu ozo gbere weno wayo domi afusha weŋa ni sake kpem ewɛŋa ni mu yɛm ju kpa tu wɛŋani domi ojimɔ onet to sa ba no embi nere bwɛt embi we ajume ebwe alum <hesitation> embi dole ebwa alum ŋɔsa fasa muso ye ebwɛ alum save ejin awa ama awɛ le na ma mwe awɛ de kaba dole maa ka maru owɛ agyap awa ŋuŋ awɛŋa ni kede anyi gya ba yeci wɛŋa ni Ko ba zo ebwɛ lum ba nyi save mwo mai awɛ na ve a mwɛ sit wɛŋa ni bereletɛ ba dole mu mai wɛ muko mai awɛ mu mu fisha awɛ mu ŋuŋ domi kada anyi ŋya ba a ba yeci wɛ mu ko ve ko shaŋ embi nare bwɛt bke kpo rayuwa ogbose bi ewe muso kporagu wu gbose mu dole musa mai awɛ kpata awɛ mu muso fisha awɛ mu eda mu wena fisha awɛ mu eda mu wena aŋgɔm da su ozo <hesitation> ozo gbee na to aŋkpa to ankpa je mɛ she shaŋ sa to <hesitation> agya aga shene ba ko ebe be aŋa embi sene den je bine gya se aŋkpa aŋkpa aŋkoa jej sa we na mɛ na mɛ na me bi nase embe to he seke sa to aŋkpa dina na fɔt fɛrem a fɔt efɛ rem ire.